Tra bongbong ko kalta ngi. ko hasur ngi tre murkohiongo bte kalta gma. bte lue nga lbalba bte hakute gen. bte hasisi wegli hoskuk bakutna ha kulpu engu ngto bte nas enga kannan ko nan ilam bre gu man masla na man bubu tar. kpa nin bakute hamatsku enga mamanaka. galis pine ngu pelete. u spun u kap. Kapna te tre gaku a bulsna ko. ko saslo bro bro ngi. soata ngi na kis. heru engi aman kan kannan. hamatsku enga hoskuk. naku li latu. na kui ngi latu bere ngi. e pus enga u pulung. kilinge. kiling enga a kuin kokou. halbe pso ngi. kirsenga bnalatu. kapna bakte gla gmi han. tubtu puts singi han, nas ngi bakute. ba kanan te musa na baku te hihatots ngi tra masla tar, man bubu tar. ha sho regen baku te hasur ngi. ha huli num. huli num balam te sho num.